أولاً جرب تستعمل مكنسا ميكانيكية, حطها في مكان مسدود واضغط عليها ودور, وإذا كان منفعش معاك الطريقا هاذي, جرب تحط مادا كيميائيا تنجم تسلك بيه الأنبوب, كيما الصودا وإلا حاجا أخرى, تنجم تكون ليكيد, ومن بعدها خليها شويا وقت بالك شي تتسرى, وإذا مازالش ينجم يكون عندك كبيرا في الأنابيب.